men di doson tu binatang yang galak betemu yang aktif di malam ahai tu kelagho karne kelagho tu men siang kite jarang betemu kelagho paling ade sikok due betemu kelagho nah men malam ahai banyak nye terbang hinggap kayu ke ye ngapai itu kan karne kelagho memang nye hidup malam ahai nian nye nak lak makan malam ahai tu, apelagi ade batang kayu te ade buah nye nak buah ape bae pasti di makan kelagho makanan kelagho tu buah buahan nian nah kelagho juge hobi tube kelam nye mbuat sarang juge tempat kelagho tu tinggal di dumah dumah lame kalu dak tu umah dak betunggu begantung di paguh nye tu ade juge men yang itu binatang tu musang, musang tu idup juge malam ahai men siang nye dak keluo kalu malam nye nak la makan makanan musang tu men di doson galak betemu tu makan ayam wang, nah apelagi ayam tu tido dak di reban pocok pocok kayu betengger cepat nian nye makan tikus tikus juge idup malam ahai juge apelagi men di doson tu kan di doson tu tikus biasonye kapan malam ahai tu parak humah tu banyak nian kite betemu tikus, apelagi parak humah kite kotor banyak petenya kan sampah nah hobi nian tikus ka banyak banyak kerdos tu, nah ade juge yang roman kelagho tu namenye keluwang, keluwang kak lebi beso cak kelagho nah keluwang kak jarang nye kelegho kelegho nye tahunan keluwang kak. Karne musim musim duku bae nye kelegho nah kalu musim duku di doson tu banyak nian keluwang, nye kak hobi nian makan batang pete duku meruntu pete uhu duku tu, nah men di doson tu biasonye wang idup dengan keluwang kak bemusuh nian paling di pasang wong pancing di batang duku tu nak nangkap keluwang kak.